<noise> Zina beere wa ti nɛreba ba'am ɛɛra tisi bii zi'isi gana kuremi la, di ani suŋa mɛ dɛna wuu fu san ɛɛra tisi zo'e zo'e bii fu kini la zi'isi zo'e zo'e, di suŋeri mɛ ti fu puti'irɛ yilegera yɛsera la fum n ti'iseri se'em bɔ'ɔra nɛreba n la tisi. Di kelum suŋera mɛ ti fu mina zi'isi zo'e zo'e dɛna fum kɔ'ɔm ka zi'a fumiŋa tiŋa puan la ma'a gee ɛɛra la, ŋwana puan fu baŋeri nɛreba mɛ zo'e zo'e, mina nɛreba buuri zo'e zo'e, mina nɛreba vɔ ba se'em, ba vom se'em zo'e zo'e, bala la me fu tari suŋerɛ, la puti'irɛ la yɛm yilegerɛ wa'am fu vom puan na, wan basɛ ti fu vom tole niŋa suŋa suŋa ti daaŋɔ ka bɔna bini.